أفظل طريقه أنهي فيها يومي هى چالسه هاديه مع كتاب أو مسلسل خفيف أحيانا كوب شاهي أو بابونچ هالشئ يساعدني أسترخي و أفصل قبل النوم.